Kuchí kuliana ná javaxhi lá tiulina koxhi lá, la té la yuku uva xi kidá ihó kuénde kuandó cheña yaa ditá njó hu ju <hesitation> yukú xiá nakavaxhí la yuku uvaa ná koo yité kuenta jan ná kan ditá xhí ihó ihojan ihovuelta tichedi xhadii, xhadiko ini te ña kuan ná chadia kunixhiti hu kuan kuá tunrodó doctor kudini mini pastilla, nitaxhí jan ti'a ti'ú <hesitation> 'ú jaxhini dée jan xhini dakayuu ján ku cuerpo nró tiyó tijañaja uju <hesitation> yukú uva ñe <hesitation> an yukú nrutu ta yukú chí ihó yukú oha kuyú kava yukú já kó'o ndo cuenta já nannguiñon ján.